Mak nah kami kak makan setang ni setang ni dak tek belaok makan tu, cuman makek tahok wae, tahok tu e daon ubi ape kan, e kesek a tulah anu kami tu makanan kami hetang ni, na gesok, gesok kak ntah kami dak atek sen, nak belanje kak dak tek sen nak beli laok kak, tepakso nak belayau day belayau kan nontot iwa ikan sungai, men dapat wa belaok kami tu makan e, nah jadi men la nak dak tek sen e model tu la, apelagi kini kak mosem ujan, getah dak kleho nak motong kak, motong e tu dak atek getah, jadi tepakso nontot sayor di ut kebon ape di ape di anu, ape di ngutang ngan wang kami tu, tok makan siang kak nah kalo makan siang tu kan biaso e kami tu ngunde anu makan ape tu balor, balor kan biaso kami nelan naho, naho tu la lame tu biaso e tu, pacak be bulan bulan, kerne kami tu beli tu banya jak pasar banyak, nah jadi kami tu la naho, la nak naho ape laok, ha ntok makan kami sak tu, men dak tek sen kami makan yang ade tu la nah. <hesitation> kini tu la agak muda kini tu kan, la ade kalangan situ kan, ade wang datang, seminggu sekali kadang tu ade yang datang kan ngunde mobel, mobel nah ngunde la tu sayur- sayur nah ape a makan makan, nah ape yang ku omong tadi ade mobel pekap wang tu jak kota kan masok doson tu, ha ngunde ngunde sayur- sayuran tu la pacak kami ade men ade sen, kerne kini dak cak lagi, kerne ngape musim ujan motong kak motong para kak getah dak kleho katek katek getahe, nah men dak katek getah e kak kan bang, kami tu bang susah nah ape yang nak di jual men getah dak tek, musim ujan kak, nah tula kami tu kadang- kadang tu la nyimpat, la nyimpat sayur untok makanan siang tu kadang- kadang nglor simpanan kami nah pesti kami tu <noise> men dak katek nian sayor kamu tu kan ngambek di kebon tula, kadang tehung, nah ngambek cabe tu la tehung cabe ape tu kan di makan, nah tehung da tu daon ubi tahuk tahuk tu tahuk ubi nah dem buat ayo beneng sayo beneng kami tu, nah sayo bening tula

Pacak di anu, pacak di di simpan isi ye di ambek dah tu di masuk ke ape di masok ke taples ape anu, kalu di kami tu di masok ke anu di bolo, na masokke di bolo masokkan tempoyak di anu dian tu dageng nye di masok situ njok gaham totop, nah tu pacak kami tu, kami tu biaso e men dak tek nian sayor nah tu kami na naos sayor- sayor model tu tu, ha semak- ha pacak tige bulan empa bulan kan mantak sayor tu be kan buat pepes e ape buat sayor tempuyak e ha tu yang kami di duson kak, kerne nak belanje tu jaoh, susah sampeng tu juge kami tu mosem ujan kak nontot sen tu motong sulit betah, getah dak kluo getah para tu dak kluo, ha e apelagi kini getah para tu bang murah na kini kan kami kan la nak mulai nak be sawet, na kami kini tu biaya kami tu kan la nak ade pasma ape kan di ajak e tanah kite kan tanam wang, tanam ape sawet, na men sawet tu jadi lemak bang anu juge kite kak bang lapang juge gawe tu. Pacak nyekolah anak, nah nyekolah anak ape tebeli motor kan pacak ngredet kan ape bayo e ngambek motor di kota pacak bayo makai beli ape buah asel anu kak ape name tu sawet, dulu man musem para murah mahal getah tu, getah tu nah tu lemak, pacak toboh tu bayo angsuran e karne dulu kan pacak tige belas ribu se bo anu sekilo ha kite me nu kite motong dewek, motong suhuang dak de ngajak uwang nah he dak ngajak anak kapak, kite motong de suhuang ha kite pacak dapat sen banyak, dem pacak beli anu bayo m motor umpame pacak, karne waktu tu musem tu bang mahal getah tu, nah ntok tu kami tu kedepan <hesitation> rencana e di ajak plasma ke sawet kak kami jak musi kak ha kami lom ade anu e lom ade penjelasan e, cuman mudah- mudahan men la be alih jak potongan anu getah para tu kami pacak. Nge <hesitation> ngenti e sawet kak kalu- kalu idop kak lebih baek lagi kan tu.